د زکام او انفلونزا لومړنۍ درملنه د نښو کمولو او د بدن د طبیعي رغیدو پروسې ملاتړ باندې تمرکز کوي. د دې ویروسي انتاناتو درملنې لپاره کومه ځانګړې درملنه نشته، مګر د نښو اداره کول کولی شي تاسو ښه احساس کړي